हमरा साझ बिहान भात तिउना निझसाहु । उ भातवा तिउनावा निझके हमरा काठी तेने निझसाहु । बिन काठिसे हमरा भात तिउना निझे नाही सकबाहु । ओसने कके हमरा यापन देउतावनी सबह काठी जराके एङरा बनाके, कोइला सबह बनाके, ओकरही मा हमरा धुप देसहु । धुप बनावके कोइला बनावके खा खातिर बिना काठी भेले हमरा किहो नाही करे सकबाहु । किछियो नाही करे सकबाहु । ओसने कके हमार पाबनी सबह मा रोटी उसिनके, चिचार उसिनके फेरी हमरा काठी नाही भेले उ कमवा करे नाही सकबाहु । ओसने कके मन्सावा सबह बितसाइ फेरी हमरा काठी तेने लेससाहु । ओसने कके बणही मुइ एबे गाछक नाउ कहे जाइ उहे गछवसे सबह काठी बनसाइ । जुन गछवक नाउ सबह कहे जाइ बणही सिमरक गाछ, बक्यानक गाछ, सालक गाछ, सिसौक गाछ, मोठैकी गाछ, भिलोरक गाछ, पिपरक गाछ, एलाईचिकी गाछ, यामक गाछ । ओसने कके कटहरक गाछ ।